اليوم الأول بروح البحر، اليوم الثاني بخرج مع أصحابي، اليوم الثالث بخصصه للجراءة، الرابع بروح رحلة جصيرة لحد الأماكن السياحية، اليوم الخامس ممارسة الرياضة، اليوم السادس بقضي الوقت مع العائلة وأحضر لهم أكلات حلوة، اليوم السابع بروح للتسوق وأشتري شغلات حلوة.